Masin ma dabbaji ɗon ekita hunde ɗudɗum haa derdidaaɓe mabɓe dabbaji ndabbawa don wada hunde to ndabbawa bandiko mum don ndara jango o ekitan malla dada don wada bingel don ndaara ko dada wadata hoosan ko dada mana wadata